प्रिंटर के तार मन ल कंप्यूटर म जोड़ना पढेल। ओकर बाद थोड़ा सेटिंग करना पढ़ेल ओकर बाद प्रिंटर चले लगेल। प्रिंट करे बर ओकर म कागज़ डालना पड़ेल अउ। सेटिंग म प्रिंट देहे के बाद प्रिंट हो जाथे।